Вақте ки ман ба сафар меравам, кӯшиш мекунам, ки танҳо чизҳои заруриро ба ҷомадонам гузорам. Аввалан, ман оби тозаву кофӣ ва хӯрокҳои сабук ва серғизо мебарам, то дар роҳ гуруснагӣ накашам ва қувват дошта бошам. Баъд, либоси мувофиқ ба ҳаво ва шароити обу ҳаворо мегирам. Ман инчунин асбобҳои аввалия ерии таъҷилиро хам мегирам.